دائما أتمنى إنه لو كان عندي مهارة الرسم، لإنه أحب ال- الرسم مرة، وكمان أحس إنها طريجة حلوة للتعبير عن المشاعر، اللعب بالألوان <hesitation> كمان الرسم فيه إبداع وحرفة، أحس إن ربي أوهبها لناس معينين بيكونوا من المحظوظين في الحياة.